طبعًا أول حاجة تحذيركم من الشاي انك تاخذ ملعقة من الشاي وبعدين تحطها في كوب وتغلي المية غلي ثالثًا تصب المية في الكوب اللي فيه الشاي ورابعًا تنتظر من ثلاث لخمس دجايج تحسب قوة الشاي اللي تحبه خامسًا تضيف السكر واستمتع بشايك.